<noise> lesdi indiya kam don mari nyaminda bana marori dun be wiyata Tendatedori. Nyaminda wonta don dun daraja dun ko moye yidi nyamugo